te äsken tuossa kerroitte että oli sialle käynyt niin että ei porsaita
niin että ei porsaita tule ei ei tullut
mikähän siihen nyt sitten on
no en tiedä kun se käy astuttamassa olisiko ne ollut sitten mikä niissä oli oliko se tuo pakkanen sitten tehnyt sen ja oliko ne liika lihavia ne oli niin suuret olihan se yksi sika tämän pöydän korkuinen vissiinkin ei nyt ihan ollut näin korkea mutta kyllä se oli niin suuri että - se oli ihan mahdoton suuri kuin mullikka se oli niin suuri ja sitten oli toinen melkein samanlainen mutta ei ollut ihan se oli vähän pienempi ja tuo on taas nyt pienempi tuo oli porsassika joka nyt oli tuolla jäljellä ja se oli yhtenä päivänä kun me laskettiin irti se tänne niin niin se tuppasi ihmisten jalkoihin niin se oli nyt hökällään nyt se olisi ottanut karjun me sanottiin mihinkäs me tuohon kylmään omettaan otetaan kun elävät meni noin iso ometta on ne paleltuu ne porsaat että ei siitä enää astuta ja eikä ole karjuakaan - täällä missään niin sitten saa missään - ajetuksikaan ei ei sitten saa Reumalla on kyllä mutta Sulo ei ole mennyt sinne Reumalle puhumaan ne sanoi toiset että kyllä se astuttaa Sulo sanoo että se ei astuta vieraiden sikoja muuta kuin omia vain - minä tiedä sitten miten se on kun ne on sillä lailla mm
Siinä on aika kuljettaminenkin isossa siassa
on suuri laatikko täytyy olla ja pitkää matkaa kun kuljettaa tuonne nyt astutettavaksikin niin kyllähän siinäkin on työtä mutta pian se on tullut ja se on aina onnistunut tuolla tuolla Viikinäisissä kun se on siellä astuttanut se tuli viimeinkin menneenä talvenakin niin pian sieltä ja ja ja tuota ja porsaita niitä tuli - kahdella sialla tuli - molemmat siat tiinettyi ja porsaita tuli se neljätoistakos sillä tuli ja kuusitoista tuli sillä toisella niin siitä tuli porsaita mutta nyt sitten jäätiin ihan porsaitta nyt ei tullut mitään oli ikävä juttu kun ei mitään tullut
pitääkö - siinä pitää olla silloin kun sika porsii niin
no täytyy siinä olla sylikahmalla niitä täytyy silloin ensin ottaa - se täytyy niin olla se sylikahmalla kun se sika kääntyy ja vääntyy siinä niin silloin ne porsaat menee sinne alle niin ne kuolee niitä täytyy vahtia siinä monta yötä ja päivää ei niitä auta yhtään heittämään mutta sitten kun ne tulee vähän isommaksi ja vauraammaksi niin sikakin niin kun on hyvä emakko niin se noin itseään kehnyttelee niin porsaat menee edellä pois ja silloin se kellistyy ja silloin ne menee tissille se on konua niin ne tekee niin se kehnyttelee tosiaan niin porsaita pois noin edelle ja ja sitten minä oikein nauroin oikein menneenä vuonna kun se teki porsaita niin oikein se nauratti kun se kehnytteli että ei se vain porsaiden päälle kaatunut se sika kyllä se tietää sikakin niin ne oli niin mukavat ja niin riskejä koreita porsaita tuli ne oli niin isot ja komeat lihavat siat niin kuin ne on ja nyt ne täytyi tappaa en saanut kuin yhdet porsaat niistä ja nyt ei porsaitakaan saa mistään tuo Valvehan se nyt käy siellä Hartolassa ja sieltä nyt tuo minullekin kaksi porsasta mutta ei tiedä nyt minkälaiset ne nyt sitten on onko niistä emakoiksi ja ja toinen on salvattu ja näkyy olevan ja toinen on salvaamaton imisä on se toinen oli sanonut Valve kun Manta tykkää emakosta kun se teettää porsaita mutta kuinka sitten teettää kun ei ole karjuakaan likimaillakaan enää ne oli Sulolle sanonut Viikinäisessä että eikö Sukuralla nyt muualla ole karjuja kuin täällä aina no se siellä nyt kaksi vuotta vai kolmekos se siellä nyt käy aina ja astuttamassa niin kolme kertaa niin ne jo pitkästyi vissiin ja tai sitten - mikä siinä oli en minä - ymmärrä sitten no kun ei siellä ole katsomassa ja kuulemassa niin eihän sitä tiedä mm se oli semmoista
eikös ne emakot joskus yritä syödä
ei
porsaitaa
ei ei ne on meillä meillä nyt on ikänsä tehty vähän me ostettu on porsaita ikänsä meillä on ollut emakko aina ja ennenkin kun niin kun oli karju itsellä oli nyt isän ja Kallenkin aikana niin ne ladon alle menivät kun siellä oli pehkuja ladon - pudonnut sinne ladon alle niin sieltä tuli porsaslaumat tuohon pihaan perässä jo toivat ne eikä niitä vahdittu eikä minkään näköistä tehty mutta nyt niitä on vahdittava ja niitä on palveltava kuin pientä lasta niin ne on nyt niin konstikkaita ne siat että että että se on konstikasta mutta ei niitä ennen tarvinnut niin se lauma tuli aina sieltä - emän perässä aina tuli tuohon pihaan mm sitten kun oli meillä oli se vanha torppa oli siellä Kausassa nyt kun siellä oli se torppa niin kun siellä oli sitten vähän sitä maata niin jos oli torppa niin sitten täällä oli sitten Kalle vainaja pani tuonne talliin hevosten kanssa yhteen kun meillä oli nyt kolmekin hevosta niin niin se pani sinne yhteen sitten karsinaan teki sille sialle ja sanoi pannaan syömään tuo sika ja myydään tuo sika tuonne parempaa ruokaa sille ja ne pisti sen sinne ja se tekikin porsaat sinne sitten ja sitten se torpan mies oli täällä sitten veropäiviä teki oli likaa luomassa täällä ja Kalle vainaja sanoi ei sillä ole kuin kalikat lyö päähän tappaa pois ne porsaat että mitäs niillä tekee sanoi Kalle vainaja sitten siihen Jussi vainaja sanoi että ei heittäkää minulle yksi sanoi että älkää kaikkia tappako sanoi sitten isä sanoi että no milläs sinä ruokit kun ei sinulla ole lehmät poikinut ethän sinä saa maitoa sille noin pienelle porsaalle nyt kolme päivää vanhalle porsaalle älkää te siitä surua pitäkö sanoi Jussi vainaja että - että tulkaa katsomaan kun tulette metsään niin näette minkälainen sika on sanoi ja ne meni katsomaan sinne niin se sanoi että kahvia vain antoi ja sokeria siihen niin sika sanovat että se oli niin iso ja korea se porsas että oikein miehet puhui sitten täällä että sika oli niin korea ja nyt niin synnynnällinen se kolme päivää vanhan sian vei no kun se oli ja tämä - siellä Asikkalan rajalla niin kaukaa niin se ei tullut hakemaan sitä että se olisi ollut enemmän aikaa emän alla mutta se vei sen jo mennessään täältä ja sika kahvia vain antoi ja kauraryynistä velliä ja keitti sille porsaalle niin sika kasvoi niin että - ja muut ei saa kasvamaan vaikka maitoakin antaa ja tuolla autolla kun ne kuljettaa niitä porsaita tuonne torille niin ne sanovat että - jotka sieltä ottaa niin ne sanoivat että se kuolee siellä että ne kuolee siellä en tiedä sitten mitä nuo nyt tehneet sitten kun Valven nyt tuo nuo kaksi porsasta kun se itsellekin siltä toi niin se tuo sitten me sanottiin tuokaa nyt meillekin sitten että porsaittahan mekin jäädään sitten ihan että mistäs mekin niitä haetaan kun ei tällä paikkakunnalla ole missään porsaita mm - se on sellaista kyllä siinä on elämässä on monta mutkaa

no pitääkös emakolle antaa parempaa ruokaa silloin kun sillä on porsaita
on onhan sille annettava parempaa ruokaa ja maitoakin jos vain kurria on ja jos siihen jauhoa ja poteria niin se on hyvää lypsättää maitoa porsailla ja jauhoja siihen ja yhtä toista sellaista tarvitsee ei se muuten lypsä niillä oli menneenä vuonnakin niin niillä oli aika suuret utareet oikein kun ne imi kun ne oli isot siat niin niille tuli niin suuret ne utareet että ne oli melkein kuin huonon lehmän utareet ne oli niin suuret kun ne nunnutti siellä oikein ne porsaat niin se oli niin venkaa katsella oikein niitä mielikseen katselee kun ne on oikein eläväisiä
käykös koskaan niin että maito ei piisaisi
ja ja
utareissa
jaa sian
porsaille niin
kyllä se piisasi noiden niin aina kun niiden oli niin kun ne oli vähän aikaa imemässä niin ne oli niin pullollaan niiden tissit että oikein kun ne makasi aina ne porsaat kun ne söi niin ne punttasi maate ja sitten kun ne nousi ylös niin tissit oli niin suuret että minä sanoin Mantalle että niinhän ne on kun lehmän utareet huonon lehmän utareet nuo tissit ja kun niitä on paljon tissiä kun neljätoistakin tissiä on oli tällä isolla sialla niin sillä oli neljätoista täältä sillä toisella sialla oli oli kuusitoista tissiä niin siinä oli jo siinä oli jo tissiäkin jo niin siinä oli utare utareessaan kiinni onhan niissä aina sellainen välikkö
että joka porsaalle riitti
niin joka porsaalle riitti aina tissi mutta hähisi ne aina kun ne meinasi aina toinen toisensa tissille hähisee ne vaikka niillä on tissitkin niin hähisee ne mutta sitten jolla on vähän tissiä ja paljon porsaita sitten se hähisee oikein ja kitisevätkin oikein kun ei ne pääse yhtä aikaa oikein imemään ne kitisee niin kipeästi että että niitä on pois nyhdettävä kun se menee toisensa päällekin ja ja pureekin hampaillaan nythän on noilla sioilla menneenä vuonnakin niin oli samassa otettava hampaat pois suusta ne puree niin kipeästi että oikein ne on - Sulo aina tonkien kanssa nyt on nyppinyt aina ne hampaat pois sieltä ja sitten siihen kasvaa niin pian taas uudet hampaat mutta ne ei ole sitten niin teräviä kun ne synnyntähampaat niin ne on sitten niin teräviä että ne on niin kuin neulalla pistäisi

no kuinkas vanhoina ne sitten rupeaa syömään jo muutakin
no kyllä ne jo sitten rupeaa jo neljän viikon ennemmin jo kolmen viikon päästäkin niin ne jo maitoa syö jo ja siitä sitten jo rupeaa kauraryyniäkin jo sekaan panemaan se katsoo jo huonoksi sitten jo lehmänmaidonkin sitten - kauraryynivelliä sitten jo ja vähän siihen lisäksi eikä niitä niin kauan hirveä imettääkään kun niitä on paljon niitä täytyy sitten jo maitoa antaa siinä imettäessäkin jo ja ja kauraryynivelliä opettaa siinä jo syömään että sitten ne tuli jo kaukalolle sitten jo syömäänkin itsekin nälkä sitten käski ne syömään

no minkäs ikäisinä ne tavallisesti myydään sitten porsaat
no kuinka aina kukin aina tahtoo toinen toiset tahtoo yli kuukauden kuukaudenhan mekin kun niitä oli aina nyt niin paljon niin me sanottiin kun kuukauden vanhana sitten saatte jo niitä ottaa ja sitten toisella kuukaudella niin kyllä ne jo pois sitten saa jo ottaakin mutta jää niitä sitten aina itsellekin aina sitten vähän pari kolme porsasta ja tuo Valve otti viimeinkin niin otti neljä porsasta yhtä kyytiä otti niin sitten niitä vähempiä vielä sitten kun ne vähäisiä menee niin imettää vähän pitempiäkin

kuinkas pitkään se tuo sika kantaa
no kolme kuukautta ja kolme viikkoa ja kaksi päivää sillä niin pitkään se kantaa ei se ei sillä pitkä aika ole kolme kuukautta ja kolme viikkoa ja kaksi päivää jos ei sitten mitään erikoista tapahdu vain niin ne on - tehnyt tässä
kai teillä ennen aikaan on karjuakin pidetty
niin pidettiin karju itse niin kun meillä oli ennen paljon sikoja olihan niitä neljä viisi sikaa aina talvella talveksi niin se oli karju aina sitten neljäntenäkin ja toisinaan oli viidentenäkin minkälainen aina vuosi tuli se oli aina vuoden jälkeen kuinka aina ruoka piisaa saavilla aina vietiin sinne vanhaan lättiin aina ruoka saavilla korennossa aina saavillinen ruokaa aina yhtaikaa kannettiin aina sinne ruokaa kyllähän niissäkin hommaa on sioissakin
onkos noita sikoja pidetty ulkona kesäaikaan
on on ennen ne oli kovasti ulkona kun ne tuonne latojen allekin menivät siellä makailivat pehkuissa ja ja ennen ulkona aina ruokakin tuotiin aina ulkona ne oli niin hyvät ulkona ne tuolla karsinassa tulee vähän niin jaloistaan vähän sellaisiksi kun ne aina makaa karsinoissa en mutta niiden tarvitsee liikkua ja sitten tuota nurmikkoa saada ja nuorta heinää niin niiden tarvitsee saada ja niin ne on parempia ne siat ne jotka ulkona vain käveli mutta ei meidänkään ole enää ulkona kävellyt kun on tuo piha tuolla lailla nyt se ei oikeanlaisissa aidoissa tuo pihakaan eikä muuta niin ne menee vaikka kirkonkyliin tai kaupunkiin niin se on niin jo siellä täytyi olla aina yksi henki paimenena sitten tai tai miten on kun piha on tuolla lailla se oli aina kovassa aidassa tämä piha niin ne oli aina tässä pihassa ja pihassa oli kaukalotkin johonka kaksi kaukaloa johon ruokaa pantiin aina mm
tuo sika se voi tulla kai aika kesyksikin niin että
no ei se oikein kesyksi tule ei se tule nuo porsaat nyt mitkä Sulo nyt tuo niin ne on niin hirveän arkoja kun sinne menee aidan pieleenkin niin silloin ne menee jo nurkasta nurkkaan minä sanoin mitenkähän ne saa kesyksi niin Manta sanoi että kyllä siinä ihme on että niitä täytyy mennä raapimaan vähän ja silittelemään ei ne muuten tule kesyksi ne on niin arkoja sitten että ne ei on ne on niin kuin ei ne olisi ihmistä nähnyt ensinkään ne on niin arkoja sitten että ne hyppii pystyyn tuonne aitaan kun sinne ihminen menee vain vaikka ei mene karsinaakaan vaikka karsinan pieltä katselee ne huomaa jo heti että nyt tulee ihminen siihen ne on hirveän arkoja en minä ole noin arkoja porsaita nähnytkään kun ne tässäkin syntyi niin me kohdasteen jo silitellään niitä ja ollaan jo kun ne tissiäkin imi niin me heti puhutaan ja silitellään niitä jo siinä niin ei ne ole kesyjä ei me ole huomannutkaan että ne noin kesyjä on koko porsaat mutta nuo nuohan on niin arkoja että ne on hirveän arkoja porsaita ne ihmistä suvaitse ensinkään

no onkos tässä teillä koskaan lehmä saanut kahta vasikkaa
ei ei meidän ole koskaan saatu kahta vasikkaa nuo ihmiset on puhunut tuolla Harmaalassakin muistaakseni puhui kerran että hänen lehmänsä teki kaksi vasikkaa mutta en minä ole varma nyt oikein että en minä nyt oikein muista sitä mutta minä luulin vain että se oli tehnyt ja nytkin missä ne tuolla sanoi mutta minä en muista mikä talo se oli niin oli tehnyt nytkin kaksi vasikkaa ja minä en muista sitä mikä talo se oli ollut mutta kyllä minä kuulin että kaksi vasikkaa oli tehnyt ei meillä ei ole tehnyt kahta vasikkaa Valve sanoi nyt että hänen lehmänsä poiki nyt ihan hiljattain ja sanoi että teki niin suuren vasikan mutta on toissilmä mitenkähän se nyt sellainen tuli sitten että että ei ole silmiä toista silmää sanoi että on siinä sellainen niin kuin siinä olisi sanoi niin kuin kaihi sanoi mutta ei se ole oikein kaihikaan sanoi mutta mikä se on että ei se näe sillä sanoi minä sanoin no pidättekös te sitä niin sanoi että mitäs sillä toissilmäisellä lehmällä tekee sanoi niin sanoi kun sanoi että se oli niin suuri vasikka että oikein sanoi ja ja toissilmä tuli - sanoi minä sanoin no pidättekös te sen nyt sitten minä sanoin että no pankaa kovasimen hikeä jos siinä on kaihin alkua meidän kun oli ennen kaihin alkua kun pisti - kovasimen hikeä niin se meni pois ja silmä siihen tuli ei siinä ollut mitään vikaa veitsellä rapsuttaa kovasinta ja siitä panee pillin sisään ja puhaltaa sinne silmän sisään sen niin se syö sen kaihen pois jos siinä oli joku kaihi tai mikä siinä oli sitten tai sitten jos oli sellainen että että ei ollut silmää kukas sen tietää

suuren se sanoi sen olleen sen vasikan

maitoakos pienelle vasikalle annetaan heti
no maitoa
ensi alkuun
niin maitoa sille täytyy antaa viikon päivät ainakin ja sitten kurria sitten ja maitoa sekaisin sitten vähän ja jos on sitten kauraryynivelliä tai muuta vähän siihen sekaan että se saa vähän suurusta meillä on nyt kolme vasikkaa no mutta ne on härkiä yksi on vain lehmä - kaksi härkää nyt niitä oli nyt neljä härkää ollut mutta nyt ne myi sen ison härän pois se olikin niin paha se iso härkä mutta se tuli kesyksi se vähän - se iso härkäkin kun sitä oikein raapi ja suki oikein sitten että se raapi sen selkää niin se tuli niin kuin kesyksi nyt - että se oli ensin se oli niin kun sitten ruvettiin kun se tuolta metsästä tuli niin se oli niin arka että ei se oikein meinannut ihmistä sietää mutta se tuli kesymmäksi nyt vanhemmiten sitten että sitten sillä lailla että sai tehdä vaikka mitä mutta ei sille nyt ihan mitä ollut tekemistä se oli iso härkä mutta oli se nyt niin että se oli tavallinen nyt meillä on pieni härkä mutta kasvaahan se siitä

tuollahan on Valveen Erkillä niin hiljattain leikattu
niin menneenä pyhänäkö mennyt pyhähän se taisi olla kun ne siellä leikkasi Byman oli leikkaamassa siellä lampaan ja vai oliko sillä useampi lammas leikattu en minä mutta tuon ison pässin se nyt kumminkin oli leikannut ja sitten sen härän ne oli no se tuonne metsään sitten lehmän - lehmän kanssa kun niiden on ikävä vähän siellä lehmien olla tuolla metsässä niin mutta se ajelisi tuo härkä ja kiusaisi niin siitä ei ole metsään enää panossee sellaista härkää meidän oli menneenä kesänä sellainen vähä härkä pantiin tuonne metsään ja ja me kun etsittiin niin hirveästi ja sitä härkää tai en minä ollut - enkä minä jaksa siellä - kävellä mutta mutta nuo oli Manta ja Sulo niin ne etsi viikkokausia siellä ja tuon Niemelän metsän ja tämän metsän ja kaikki mutta minä otin sitten sinkin käteen ja minä ajattelin jahka minäkin menen tuonne kallion taa katselemaan niin härkä tulikin minua vastaan ja minä näytin sinkkiä niin minä pistin härän kytkyen omettaan ja minä sanoin mitäs te etsitte härkää kun minä tuon härän kotia ja minä pistin härän kytkyet härkä oli kytkyessä kun ne tuli kotia ja ne etsivät monta kuukautta ja viikkoa ja eikä ne ja minä otin sinkin käteen ja minä ajattelin jahka minäkin menen katsomaan tuonne vähän matkaa ja minä menin tuonne kallion keulaan niin härkä tulee niin tietä myöten minua vastaan ja minä näytin sinkkiä ja annoin sinkistä vähän jauhoa sille niin sinkki tuli niin härkä tuli niin omettaan että pöllähti minä sanoin että no kyllä te olette aika härän etsijöitä olette kun härkä on tuossa noin noin lähellä ja minä toin härän omettaan mm kyllähän siinä on
onkos teillä niin iso härkä että ei että ei tarvitse tuolla kylässä käydä astuttelemassa vai
kyllä se astuu se astuu jo tuokin härkä tuon yhden lehmän kun se tuli toisena päivänä tuli vai - ei se oli kolmas päivä kun se tuli tuota härilleen tuo lehmä ja me sanottiin nyt oli lehmä me sanottiin Sulo tulisi auttamaan kun sillä on sarvet minä sanoin se satuttaa minua eihän Manta yksinään sitä saa niin Sulo tuli sitten ja auttoi siinä ja me sitten astutettiin niin se astui niin hyvin että oikein tuokin härkä vaikka tuo on nyt pieni - niin se astui että pöllähti sen jos nyt sitten tuli tiineeksi mutta ei se ole vielä ainakaan ajollaan ollut en tiedä nyt sitten me sitten näin pitkään pidettiin sitä isoa härkää me sanottiin että jos astutettaisiin kun Mansikki on niin korkea me sanottiin kun tuo on nyt pieni tuo härkä jos ei se astukaan mutta sitten sanoivat että se liha helpponee niin hirveästi ja niin myytiin pois se ehkä se astuu ja Sulo väitti että se astuu se härkä ei me ole vielä annettu sen myydä sitä mutta mutta se väitti niin kovasti niin me sanottiin että se on sinun syysi sitten jos ei se astu mutta se astuikin niin hyvin että ei iso härkäkään sen paremmin astu ja sitten vähän nyt alemmaksi se lehmä ja sitten vähän - ylempänä oli se härkä niin se astui niin hyvin sen jos nyt sitten tiineeksi tuli ei sitä nyt vielä tiedä kun ei se ole uusinut vielä ainakaan jos se enää uusiikaan kaksi kertaa astutettiin sitä me sanottiin että ei sitä enempääkään astuteta tuli tai tulematta että miksikäs siitä tulee

onkos tässä Sukurassa oritta ollut
no on
koskaan
on ollut - ennen nyt oli Kalle vainaan aikanakin ja oli niitä isänkin aikana mutta ei meillä vanhoja oriita ole ollut no varsojahan me - teettivät kovasti miehet niillä - kun tammahevonen oli niin joka vuosihan se aina varsan mutta ne myi varsan aina ei me niin paljon niitä hevosia kun siinä oli kolme hevosta oli niin tamma ja sitten muuta oli sitten muita hevosia me niitä niin paljoa joka vuosi ne aina ne myi sitten aina syksyllä ne varsat kun ne keväällä aina poikivat
eikös se ori ole tavallisesti aika paha noin
pahahan se on eihän
töissä että
niin eihän se töissäkään eihän siitä mihinkään töihin ole joka kahdelle jalalle hyppii ei siitä ole kun se Vihuen mies tuli tänne kerran oliko se nyt tänne vai kaupungilleko se tuli ja mihin pihaan se sinne ajoi niinhän se oli kahdella jalalla ja karjui ja huusi niin kauheasti siellä että oikein että pelkäähän sitä eihän sinne ihmiset tohdi mennä koko pihaan niin kun se vielä toisia hevosia näki niinhän se villiintyi niin että hirvittää eihän siitä ole koko oriista mutta se Vihuen siellä pitää siellähän meidänkin aina astuttivat aina tammoja siellä ja melkein joka vuosi niin oli aina varsa ne oli hyvät hevoset ja niillä niin lystikseen ajoi minäkin ajelin kaupungissa aina myllyssä ja ja sitten siellä kaupungilla aina asioillakin kävelin aina siellä ja hevosen kanssa
hyvä ajella
niin
semmoisella rauhallisella
niin hyvä ajella niin se oli niin rauhallinen ajella ja lysti ja maantielläkin kun autokin tuli kun se näki vain että auto tulee niin se jo meni toiselle puolelle tietä että ei sitten paljon ohjaksistakaan tarvinnut - nyt nykiä eikä seurata paljon kun hölläsesti piteli vain mm ne oli niin hyvät hevoset - nyt ne on hävinnyt kaikki pois paljonhan minäkin Lahdessakin kävelin niiden miesten kanssakin aina ennen aina rahtiakin ajeltiin kun sitä rahaakin oli täytyi hankkia niillä oli niin hyvä ajella vaikka isonkin kuorman niin mäkistä mäkeä kun se on tuo Lahden ja Heinolan välikin niin kun kun suuria kuormia laittoi niin kyllä ne mäen päälle toi kuorman

ja sitten kyntää olivat niin hyvä ja rauhallisia tuo se potkii niin ja kun nyt tuo vältti on noin iso ja tuolta Valvelta otti hevosen koetti vältätä tuota heinäkarkeata ja tuo panna siihen rinnalle että nyt olisi kaksi hevosta vetänyt tuota auraa niin ei tullut mitään se potki niin niin kauheasti ja se rupesi potkimaan niin että oikein no Valveet niin mitäs eihän se käy ne ne olisi tappanut toisensa siinä kun se niin potkimaan äityi ei tuo Valveen hevonen ei se potki eikä se taida niin niukkoakaan kuin tuo se niukkoo ja irvistelee niin kun sille juomaakin vie niin se irvistää niin että luulee että se puree mutta ei ole sentään purrut vaikka minäkin välistä vien juomaakin sille niin ei se pure mutta se irvistää että luulisi että nyt se puree - ne on nuo elävätkin niin monen sorttisia
jos ne on jotkut hevoset semmoisia että ne puree tuota puutakin
no niinhän ne tekee niin ne tekee puutakin purevat niin niin kauheasti oikein toiset mutta ei ne ei nuo ole purrut puuta eikä tuokaan - puuta taida purra ei se ole en minä ole huomannut mutta tuo ole niin kauan meillä vielä ollutkaan tuo hevonen en minä ole huomannut että se olisi puuta purrut mutta se muuten niin panee niin vihaisesti ja irvistää niin pahasti että se luulee että nyt se puraisee

hevosen ikäähän ne katsoo
niin
katsoo hampaista
niinhän ne tekee niin mutta en minä ymmärrä ainakaan enkä minä ole katsonutkaan en minä ymmärrä siihen mitään koko koko hevosen iästä mutta niinhän ne toiset hevosmiehet teki mm ne on oikein hevosmiehiä sitten oikein ponssareita
näkeekös tuosta lehmästä noin päältä päin että että onko hyvä lypsylehmä vai
no ei sitä oikein oikein tiedä ei - en minäkään oikein sitä tiedä kyllähän se nyt vähän näkyy mutta ei se oikein ei se oikein se luulee oikein hyväksi kun sen ensi kerralla lypsää mutta kyllä se sitten sitten häviää - taas vain mutta toi toinen lehmä nyt sitten kyllä se koko utare turpoaa niin silloin se poikii kovasti mutta se laskee sitten taas niin että sitä ei oikein ymmärrä sitten miten se on semmoinen se on ja se siinä nyt on vähän että kun ne lautasella ne luut on korkealla niin sen ne sanoo että se on - hyvälypsyinen meillä nyt on Torstikin niin sen on niin luuta ja me sanottiin että se on niin laiha että se on se on niin että ja sille annetaan enemmän jauhoja ja muuta mutta se lypsää nyt kymmenen litraa mutta ei se enempää lypsä kerrallaan kun sen nyt mutta nyt on huonoja heiniä jo niillä niin ei se enää niin paljon lypsä mutta kyllä siitä melkein ämpäri nytkin tulee se kymmenen litraa tuo iso ämpäri maitoa siitä tuli mutta ei tule taas Mansikista siitä ei tullut jos puoli ämpäriä tulee taas siitä ja se on nuorempi lehmä se Mansikki ei vuotta vanhempihan se on Torstikinhan on kaksivuotias mutta se on kolmevuotias se Mansikki niin se tuota niin siitä ei tule kuin puoli ämpäriä siitä tuli maitoa mutta kesällä kun se pääsee tuonne tuoreeseen heinään menneenä kesänäkin niin siitä tuli ämpäri ja ja - menneenä kesänäkin onko siinä ruokkimisessa nuo heinät on meidän niin huonoja nyt että oikein ne on sellaisia haaltuneita ja kastikan sekaisia sellaisia ne on niin vanhoja heiniä niin niin ei ne ei sillä lypsä oikein siinä taitaa olla siinä ruokinnassakin ruokkimisessakin vikaa nyt mutta Torstikin lypsää nytkin jo ja Ailikin niin ne lypsää nyt ämpärin maitoa kumpikin mutta se on vanha lehmä jo se Aili - se on mikä tästä Mansikista nyt tulee en tiedä nyt sitten mutta kyllä se menneenä kesänäkin sitten tuolla heinässä niin se - lypsi ämpärin sitten mutta tiedä nyt näinkö nyt tänä kesänä lypsänee jos heittää maitoa kun vanhemmaksi tulee
kuinkahan vanhaksi tuo lehmä voi
kyllähän
elää
kyllähän se elää kyllähän se huontuu vanhemmiten sitten niin että ja sitten tulee niin syömättömäksi että sitä ei viitsi sitten tukuttaa se tulee niin ne hampaat sille niin huonoiksi että se on niin kuin ihminenkin kun ne tulee hampaat pois niin niille tulee se syöminen huonoksi niin - mitäs se ja sitten ei se huontuu niin että sitä ei enää hirveä eikä viitsi pitääkään mm semmoista se on kyllähän niissä on monta mutkaa
lypsääkö nämä nykyajan lehmät enemmän kuin ennen vai
no kyllä nekin lypsävät mutta - kyllä ne lypsi sentään mutta ei ne nyt niin mahdottomia se on huono ruoka tuolla metsässä metsässä - pitäisi olla kylvöheinäpelto niin se sitten ne lypsäisi huono ruoka tuo metsäruoka niin se ei ole sellaista siitä on se yksi ravinto pois

ennen oli niitä ahoja oli kun sitä paloa tehtiin niin niihin tuli aina sitten heinää sellaista ja se oli nuorta niin ne lypsi vähän paremmin mutta nyt kun se on tuommoisella kovalla metsällä niin ei siellä ole ei sinne päivä pääse oikein juurelle ei se siellä kasva ja vanhaksi tulee tuo maakin ja heinä kovaksi ja ei ei se eihän ne enää metsässä paljon pidäkään lehmiä ihmiset heinäpelloissahan ne on jo ja ei no Ala-Pessalankin tuon Topin lehmät niin heinäpellossahan ne on mutta sitten niiden on tissit niillä leveät ja suuret että oikein kun ne on siellä mutta mitäs tuolla eihän ne nälässä lypsä

ja emäntä vielä kun minä olin kirkonkylän kaupassa niin minä tulin justiin siitä ovesta tulin ulos niin emäntä tuli käsikärryillä tuli lypsämään tonkat oli siellä käsikärryissä ja tuli lypsämään sinne peltoon minä sanoin että nythän tästä mennään yhtä matkaa sinne päin niin sitten se puhui siinä ja oli niin sillä oli jauhojakin jo puoli ämpäriä se antoi jo lehmälle kun se rupesi lypsämään niin ne tarvitsee niin paljon ennen kuin ne lypsää niin oli puoli ämpäriä minä sanoin annattekos te nyt kaikki nuo jauhot yhdelle lehmälle no kaikki minä ne annan sanoi vaikka oli pellossa lehmä niin se vielä jauhoja antoi mm mutta sillä onkin niin hyviä lehmiä se on hyviä sorttia ne lehmät se on siellä meijerissäkin niin se on paras maito siellä meijerissä sillä Topilla nyt kiittävät sitten ja Ylä-Pessalassa siellä on ja hyvä maito ne vie sinne meijeriin ei me on maitoa viety nyt meijeriin silloin vietiin kun se pakotti oli niin silloin vietiin maitoa meijeriin ja kun tuo tie oli niin ropakoista ja Sulo oli sodassa ja se oli lehmät oli metsästä haettava ja maito jäähdytettävä ja hevonen oli metsästä haettava ja ennen kuin minä valjastin hevosen ja ja sitten menin sinne niin minä myöhästyin siellä assistentti oli ottamassa kokeita siitä maidosta sitten niin se assistentti sanoi minulle että mitä vastekka te näin myöhään tuotte maidon ei se nyt niin myöhäinen ollut mutta että muut oli jo vienyt ne maidot että minä sinne just sinne kerkesin että assistentti vielä oli siellä niin se sanoi mitä vasten te tuotte aina niin myöhään sen maidon teillä on niin hyvä maito sanoi se menee halvasti täällä tuo hyvä maito kun te näin myöhään tuotte sanoi minä sanoin no kun ei - sitä ehdi ennemmin tuoda kun on niin ropakoinen tie hevonen täytyy kävellä sitä tietä se - ropakkoa täytyy tonkat minä sanon että en minä saa sitten niin sieviä ja hevonen on metsästä haettava ja lehmät lypsettävä ja maito jäähdytettävä niin eihän̬ sitä ehdi tehdä enempää minä sanoi siihen niin minä sanoin sitten siihen että mutta eikö se ole tänään viimeinen päivä niin se on viimeinen tonkka niin niin lopetetaan tämä maidontuonti että se on siinä minä sanoin että en minä tuo enää yhtään tonkkaa tänne enää no mihinkähän sitten maitonne panette sanoi taas tämä assistentti pannaanpahan sitten johonkuhun se maito minä sanoin mutta en tuo tännekään enää se minä sanoin kun on huonot tiet ja eikä ole ihmistäkään joka tuokaan että en minä vanha ihminen viitsi hevostakaan joka aamu hakea tuolta metsästä ja ja ja maitoja jäähdytellä ja lypsää meillä oli silloin enemmän lypsäviä oli niin sitä tuli aina iso tonkka sitä maitoa niin minä sanoin että en minä kuljeta sitä ja en sitten se sanoi että no mihinkähän sen sitten panette no minä sanoin no ei siitä tarvitse surua pitää kyllähän se menee ja mennyt on eikä ole tarvinnut vielä sinne ja voikin menee niin hyvästi kaupaksi että kun saisi vain enemmän niin se menee niin hyvin ei se tarvitse mitään eikä tarvitse päiväkautta torilla seisoa se menee silloin jo ihmiset varttuu jo että koska tulee ja ne tulee jo vastaan ihmiset että eikö tule jo sieltä voi menee niin kaupaksi se voita mitä nyt kolmesta lehmästä tulee siitä nyt niin mahdottomia tulekaan
Mantakos siellä on käynyt torilla
Manta on käynyt en minä jaksa kävellä kun on tuo verenpainekin niin kun se välillä pyörryttää päästä niin eihän sitä tiedä vaikka kaatuisi sinne niin en minä uskalla lähteä minä jään vielä autojen alle ja mihin jään sinne en minä uskalla lähteä yksistään ainakaan kun on niin korkealla tuo verenpaine Tukiaisen poika sanoi että se n niin hirveän korkealla että syömän pitäisi riskisti sanoi minä sanoin no mihinkäs sitä syö kun ei maita mihinkäs sitä syö niin paljoa ruokaa että että se nyt sillä olisi en minä enempää voi syödä kuin minä syön sanoi syödä pitäisi sanoi sanoi on niin korkea tuo verenpaine ja tuo pää ja ne silmät vie niin pahaksi että oikein silmätkin menee niin että niillä ei tahdo nähdä enää mitään se on hämärät näin kun näinkin katselee ja lasilla ei näe yhtään ei näe ne on ihan hämärä että ei näe lukea ja että on oikein ikävä kun ei näe lukeakaan tämä silmähän on vielä hullumpi tämä ja kun se poskikin on ollut aina turvoksissa toisinaan ja toisinaan sulaa ja toisinaan on turvoksissa taitaa se nytkin vähän olla ei se taida paljon nyt olla mutta toisinaan se on on niin korkealla että ja tuo vyöruusu kun on ollut nyt kaksi vuotta tuo vyöruusu niin se kun on kipeä nyt kun se äityy tuosta pistämään tuosta luun kärjestä niin niin että se pistää niin että välillä meinaa huuto tulla mutta kun ei mitään tee eikä ruumistaan liikuta niin sitten on hyvä olla ja kädet on sellaiseksi mennyt ja ja niin loppu se on

kyllähän minä jo niin mielelläni menisin poiskin kyllähän tässä on kärsimistäkin niin kauan nyt tuota vyöruusuakin saanut ja minä olen niin monella tohtorilla käynyt ja eikä siltä ei ne tohtorit tiedä siinä eikä ne voisi siihen mitään kaiken maailman lääkkeitä syö jotta muistinkin vie niin pois että ei muistakaan enää paljon mitään mihin minkin laskeekaan muistikin menee niin meneekö muilta ihmisiltä nuo pulverista niin se muisti kun minulta on mennyt
teilläkin vielä tuota työtä teilläkin tuota työtäkin vielä olisi
niin työtä olisi niin niin työtäkin vielä olisi ja enkä minä pysy paikoillani aina minä yhtä toista kohauttelen aina on sitä tuolla ometassakin niin siellä on hirveä työ sentään vaikka siellä on noin nyt vähän noita eläviä mutta kun siellä on joka sorttia niin sielläkin viipyy ja kun on niin kaukaa kannettavia nuo ruuat ja vedet kannettavia ämpärien kanssa niin niin siinä on aika lainen kantaminen niissä on kun olisi niin kuin vintillä niin kuin muilla ihmisillä on vintillä nuo elävänruoatkin eihän siinä ole kuin pudottaisi niitä ne on koppien kanssa kanneltava ja ja vedet kanneltava ämpärien kanssa niin mm siinä on työtä ja sikojakin nyt ollut tähän asti paljon niitä oli nyt kolmen neljä - neljä sikaa isoa sikaa - ja ja nyt ne - hävisi nyt että ei ole nyt kuin yksi nythän ne hävisi ja härkäkin nyt hävisi nythän ne hävisi oikein nyt se on ometta melkein jotta on oikein outo mennä nyt omettaan kun oli aina oviin saakka oli niillä eläviä jotta on ometta täynnä siellä oli joka sortin elävät oli niin että oikein mutta nyt ei siellä ole ne hävisi niin

teilläkään kun ei ole tässä kuin yksi mieskään talossa niin
no ei tässä ole kuin yksi mieskään niin niin onhan siinä sille olisi kyllä työtä mutta sen menee kaupungissa niin paljon päiviä mutta onhan se sitten joutuisaa tekeminen sitten kun se tekee niin kyllä siitä sitten taas tulee kyllä se aukeat tekee sitten kyllä se kovasti tekee sitten työtä ja osaa tuota maatyötä tehdä eihän sitä kaikki osaakaan tehdä mm
niin tottahan hän nyt osaa tehdä
niin osaahan se
ja Mantahan se on ollut kova tekemään mitä työtä hyvänsä
no Mantahan on niin kova Manta kyntääkin Manta on ollut kova tekemään ja ja kova minäkin olen ollut mutta nyt kun minä noin vanhaksi ja huonoksi nyt tulin niin nyt en minä en enää jaksa kova minäkin olin miesten kanssahan minäkin aina olin tuolla työssä aina ja siitä lähti minä olin ja minä olin vähän heikompi kuin Manta minä olin vähän noin nyt laihempi minä olin huono aina minä olen ollut ikäni niin huono syömään se on niin huonosti minä syön en minä paljon syö mutta riski ja voimakas minäkin olen ollut miesten kanssa aina tuolla ollut aina tekemässä kyllähän tässä työtä on ollut - nyt Sukurankin maat nuo hyväksi pantiin no no ojathan ne nyt ajoi nyt laittoi ne semmoiset ojat nyt putkiojat rautaojat sinne tuo Valve sielläkin oli sitä ojankaivuutakin niin hirveästi ja kyllähän sitä on saanut tehdä tuollakin eihän siellä vasta Valve on ollut kuin neljä vuotta vai viisikö se on ollut ja pellot on ollut hyvässä kunnossa jo vaikka eihän näitä sille puhua voi mm
tässäkin talossa niin on ollut niin paljon tyttäriä että tyttäret joutuneet niihin töihin kuin miehetkin että
no niin on ollut kun äiti oli riski tekemään se teki aina ruokaa ja oli sekin tuolla pelloilla ja kyllähän äitikin sentään ei se tekemätön ihminen se oli kova tekemään äitikin kova tekemään ja Iita vainaja oli kova tekemään se aina teki tätä huushollia kun se oli sellainen kivullainen oli se Iita vainaja niin se aina leipoikin niin se pani pallin kun ei se ylettynyt pöydälle se pani pallin aina jalkojensa alle ja siinä se leipoikin aina pallin kanssa ja kyllä se ja aina sitten ruokaa laittoi kun me oltiin äitikin oli aina töissä meitä aina kolme oli aina töissä äiti ja kun me tuolla Punanurkassakin ojaa kaivettiin niin Virtanen meni sinne pajupensaaseen ja katseli että kuinkahan nuo nyt oikein tuota ojaa kaivaakaan Manta otti toista puolta laitaa ja minä toista puolta laitaa ja äitivainaa otti pohjaa niin sanoi niin sitä ojaa tuli niin kuin sian kirkkotietä sanoi että sitä tuli niin paljon sitä ojaa no pitkiä sarkoja niin siinä täytyi pistää että siitä tuli ei siinä seisomaan joutanut eikä laiskottelemaan mm ja ojankaivuuhan nyt on näissäkin mutta nyt ne on niin huonossa kunnossa kun en minä enää jaksa nyt ne on huonossa kunnossa ojat ja kaikki enkä minä enää niistä niin - ja kun en minä jaksa vaikka välittäisikin kun ei sitä jaksa niin ei jaksa
eihän sitä nyt kukaan ihminen tuossa iässä enää
niin
ojaa kaiva eikä
ei sitten ei jaksa nostaa sitä turvettakaan enää ylöskään vaikka sen nyt lapiolla irtikin löisi mutta sitä ei jaksa nostaa ulos eikä saa käsistään heitettyäkään enää ei ei millään
nyt se on venkaa kun tekevät noita salaojia niin
niin salaojia nyt niin se on kaikki yhtä maata nyt että ei siellä tarvitse pientarettakaan puhdistaa kun kylvääkin lapiolla eikä mitään ei tarvitse en minä ole nähnytkään nyt minkälainen sillä enhän minä en ole niin paljoa Sukurassa käynyt että olisin nähnyt minkälaiseksi ne pellot tulee tottahan ne sileitä nyt on kun sinne salaojia niin on pistetty monta kuormaa tuonut niitä rautoja sieltä olihan siellä yksi kuorma siellä tielläkin oli traktorikuorma minä sanoin mihinkähän ne noita tuollaisia pätkiä panevat oikein kun niitä noin julman paljon on mutta sinne sanovat että ne ne panee nyt salaojia
sitten voi traktorilla vain
niin
ajella
niin
peltoja ja
niin se tulee helpommaksi helppoa työtä ei väsytä ihmistä niin paljoa ei suinkaan se nyt se traktorin veivaaminen nyt niin raskasta ole kuin tuo on tuolla kaivella savisia ojia raskaita märkiä vai mitä lienee en minä ole koettanut en minä tiedä
no ei kai se raskasta ole siinä istua ja
niin istuessa ei jalatkaan väsy niin mm
siellä jo Juhanikin kohta ajelee niin kuin aikamies
no niin kun se on jo niin riskiksi käynyt se poika jo että oikein johan siitä tulee nyt mieshän siitä tulee jos miehen pitää itsensä mutta kukas tiesi kun tulee isommaksi miksi miksi tulee ei sitä tiedä miksi - jos menee maailman mukaan niin siellä tulee huonoa ja hyviä maailmassa mm vaikka enhän minä tiedä enhän minä ole siellä käynyt mutta mutta kuuluu olevan toiset tulee semmoiseksi
sillähän on riski poika Eevallakin siellä
no niin -
kuulemma
niin on ja hiljainen se on niin hiljainen se on niin isänsä näköinenkin se poika se on isäkin vissiin niin hiljainen se on ei se paljon puhukaan on olettekos te sen nähnyt nyt
en ole nähnyt muuta kuin kaksi vuotta sitten
ai no se on oikein jo noin kyllä kyllä se noin iso jo on minä puhuikohan sekin
onhan se iso poika jo
on iso poika se on ja ja riski se on niin riski poika että oikein minä sanoin Eevalle että mitäs sinä sille oikein syötät kun se noin riskinä pysyy niin sanoi mitäs minä kun maitoa annan ja leipää sille niin riski se on
niinhän sitä on riskiä
niin
ihmisiä tullut ennenkin
niin on no Eevahan olikin oikein riski ihminen tuolla Hilkkahan nyt oli laiha se on ollut laiha Hilkka mutta se on ollut riski Eeva